<hesitation> Insonga kuchliroq energiya bera oladigan ovqatlar judayam ko'p. Misol uchun, bizni madaniyatimizda, ya'ni milliy <hesitation> ovqatimiz bor. <hesitation> Tuxumdan tayyorlanadi. Bu tuxumli chuchvara deyiladi. <hesitation> Tuxum o'zi aslida kuchli <hesitation> mahsulot bo'lganligi uchun undan tayyorlanadigan ovqatlar ham organizm uchun kuchlilik qiladi. Bundan tashqari, go'shtli taomlar asosan, qo'y go'shtidan tayyorlangan taomlar. Chunki qo'y go'shti bu judayam proteinga boy va <hesitation> judayam foydali. <hesitation> Insonga kun bo'yi tetik yurishi uchun judayam ko'p energiya beradigan <hesitation> mahsulotlar sirasiga kiradi.